كيفية تسليك المرحاض، راح نقول لك يا صاحبي را ن- نعيطوا على الرجل المسؤول عن ذلك ثم يأتينا بتلك أدوات التي يمكننا تسليك هذه نأتي بسيخ طويل ثم نقوم برفعه أو أن نضع فيه بعض الأشياء التي تصور تلك القاذورات متراكمة حتى تذوب.